Ja ku culturando maa ventaja kuuxi ko ja ku xeconservando ku culturando ku niu'unda'avindo y xeconservando vadi'inika ja kuiinixi lu'aayu taada'ando niuudaavindo ku culturando ja kuundo adindia'ando tiuku centro tiuku inga ko io convivencia ja ka'ando tajranchu taadama la'a ja kuundo kúee in mismo ñuun in mismo vecino kuundo ko municipiondo ko adi cada comunidad xuudáma la'a convivio nodiaa jiaa ku ja vaaxi ndiaa jiaa ku in cultura ja ka'ando ja daakuiitando in pieza de musica porque jiaa ku in culturando jiaa jiaa ku in alegría jaandeekundo.